A ɓuran yiɗugo a wona nɗer gulɗum jau naa maaɓo a ɓuran yiɗugo a wona nɗer pewɗum ɗelem nɗen nɗen ko waɗi.